gʊlən jəra ka ŋnbən go mo jənni jaurə ydu. kamən jarə ndeniyʊ ku, daggi gʊlən ka jirimənne mo jənniijauri təssu nsaməu wu wən forə na bərə wullai kə məu jarəng Jambə lattətiyəni bəu suwe jam bə lattətiyəm ko mənau stinəu nəing kukkukivaw bəu jau a wəwə namte ko məunang simoyəne nnamo kə bən jaw mebən dʊwe jiga dər kə mən jarə jambə hattitəyim gərə ka ləmanga ktikgamən jikgayau a məutən meng jini nəujura agun ndenəyu bəngi ko bən nyaməu ko kwanili nyəuki wunui ba jau go gə jaw jiya dəyki me məu jarə, me jiwa dəgki mən fara ka ləmang a təkgaməu təkgayai namte ka ləmang ka mura jini yittəu kumni. jambə lattitəyəm ka mura jini mʊbwiya niyu bən nəngarəgi rʊta gʊuu yinguing bwələmmanungiyu gambə lattitəmdim ka muri jini jaurəye ngəu jini jaurə mən fara a məutən nyənka nsuwe rəga jamau, kaməu jarə jam ndening ndenəi nasau mwandang gəun ki kam jare ka nanu nboni yim kəu saw ka bii njini nəb jarə ki bəu jau mel saməu yaiyə ləmang reyi me ləwa warəgu mən jajjaw ka yiktən kun a niya bwi, to jam bə yigtən kumnii jambə lattitəyəm e ung buu. Namte be mʊng bwiya niyu jiya dək ki mən farəjawtanguya yai jiniyu bərəkə kən jəgga karə fəni mwam a niya bwi yə kaməu nuwa rə ki bən nya buuləmmangnyi əra bwiyu rə kumniyu a ninna gwe nəu nəu juwa jənni wani a sii dang dang yʊluu nəng yarə juswang ko nanʊ go yənikə bən nya nəu yurarə nyang fittənti gu kwan kən boni tuwi ki n kumrə warəgu.

jambə lattitəiku re namte ra jambə nəng jurʊm yini ka nyagu yəbəu jam kə ba yənnəng kumniyu, jiya dək kə ku nyənki har yəgirə rə silaa bən gʊlə moi jini jawrə məu jarəga wullai ki bən bʊnən mon jambə lattitəyəm kən suwe jəra mong ndəgi a kaitamum nan yəgin nyan ni jambə lattitəyən nai jaw ndangi rəgəkii mebən ni ləmmang ka mun nirə kwalmiyu nyərə nau wune mewu ba bərəkə kamən farə yai jini ndenən- deni.